<hesitation> ma se son maje kogyi taro oŋmkede wu bwon ba yukpa ma ba ayene oŋmkede sa we har aga ma se shaŋ ma aweno-aweno oum kaci bam gaba gidaya ba-ba oɲmkpe ama ma gode ma je ma vca baa gyi se kpase ma ma gode se afaŋ ma seke je kosam hakama ke je kosam oŋmkpede ma we etare embi mip amashin mu sa nu gba wa nyine ma mu ju waca kami awashinn to fo oŋmkpde ma-ma ommuto ma digyit ema ma konnase afaŋ ma kke je ma vica la ba gyi se kpase ma b m gode se afaŋ domi yeneyi oŋmkpɛde sa we amamu soko se kpa na gyap kpa na ukpo oŋmkpe̱de-oŋmkɛde zeze ma mu jea je mu go dadi